Biyo wa ɲuna ba shiniwara ba shiniwara ba dirobe ni kiltir so oyi ma mu doron to oro mu a ba shiniwara ta hɛ ba cama zinobe to o dɛ i zun oro mu a ba shiniwara ta biyo wa ma ho tele ba we di ma han danza a wabe se wabe bɛ zun a we di ma danza a ba shiniwara mu'a ba ba ba kiltir